En kenya chitugul koo tindoi mila chekwak komii chee ke cherchini kelekii, mii chependii tuumii agemutii tumin sipegeai poisyek ng'alek kwaikii komitoo chee kewatei porta kiwatei porta nepo parak, makatet ap parak nenywanaii sikoparu mila nenywan. Agomito alak chee cheketilchini sumek tugulii akemalee kimindee akomii alak chee ak alak koorwoei sikoo koparuu mila neng'wane koo rwaikii koo sanasana koo kalenjin korwaik icheke.